<hesitation> erisoma esyalanguage sinene kyikawathikaya omundu kale wamatravellinga kyikakuwathikaya enanga kyikakuwathikaya eri communicatinga nabandu besyananga esyatribe esiri different nabesindi esya esiri different